أعتقد إن أصدقائي بيوصفوني كشخص طيب ،وموثوق فيه <hesitation> ،كمان يحبون يتكلمون عني إني دايمًا موجود لدعمهم في الأوقات الصعبة، وإني أحب الضحك ،والمزاح، يمكن يقولون إني شخص اجتماعي، وأحب الاجتماعات العائلية ،والطلعات، وبشكل عام أتمنى إني أكون الصديق اللي يتمنونه.